Kulkas ge ena ma ngale ngone fo soka tamate, rica, bawang, gosi, uge se nyao daba toko, kabi, se sapi ma rehe, bolo ua ngone so gahi es batu se es lilin, karana kulkas ge la ngone na ngam ena jira se ena ham ua.